नॉर्वे देश में अधिकतर मनई <noise> ईसाई धर्म के पालन करेलें। नॉर्वे के मनई इतिहास के गहरी समझ होले। एहि नाते ई लोग <noise> विशेष अवसर पे अपना पारंपरिक कपड़ा पहिरेले। इहाँ के संस्कृति में एक दूसरे के सम्मान कइल तथा समानता ई दुनो चीज बहुत महत्वपूर्ण बा। इकरे साथ-साथ इहाँ के मनई सहनशील भी होले। नॉर्वे के मनई शारीरिक स्वास्थ्य के बहुत अधिक महत्व देले। नॉर्वे में पहाड़ तथा नदी के साथ एक बढ़िया प्राकृतिक वातावरण रहले जहाँ के माने पैदल यात्रा अधिक करेलें। इकर साथ-साथ ई लोग पर्वत के यात्रा कइले में भी सक्रिय रहलें।